ممكن إني انقعها فترة مناسبة بالموية السخنة <hesitation> اتركها لثاني يوم مثلًا، أو ممكن إني استخدم مكونات لفك <hesitation> هذا التلزيق، أو لفك أي شي، <hesitation> مكونات كيميائية، مكونات مناسبة لهذا <hesitation> الشيء اللي لازق بيها.